اے ساڑا نہ اے ہونا نہ کہ جِس لے اس کوئی میمان آنا اسپشلی۔ تہ اس اُس نی گلا چاء بنانے آں۔ چاء اس طرح اس بنانے آں کہ کسے کسے وقت اساں دیکچی وی توتی نئ ہونی۔ او اس کا پہلے تونا پینا۔ فر جیڑے اُس نی کول اساں پانڈے یوز کرنے ہونے آں۔ او وی اساں کی دھونے پینے۔ کسے ٹیم اے جیہا ہوئ وی انّا دا۔ تہ فر اے برتن شرتن دھوئی اس اُس نی کولا فر چاء بنانے آں۔ پہلیاں اس پانی رکھنے آں۔ لیکن ماڑا جو اپنا دا کہ میں پہلیاں دودھ کاڑنیوس۔ کیونکہ میں انکڑے دودھ نی چاء بلکل پسند نہیں۔ تہ دودھ کڑن توں بعد اس کا میں اس وچ پانی پونیوس۔ پانی بائ توں بعد فر پتے سٹنیوس، فر چینی سٹنیوس۔ چینی میں تھوڑی نہ کم پینی یوس۔ بعض لوگ ہونے چینی بہت زیادہ پینے۔ لیکن میں اخنیوس کہ چینی کم ہونی چائنی۔ انسان کا شگر ہونی ہونی چینی کنے۔ تہ تھوڑی چینی کم یوز کرنی چائنی۔ تہ فر جسلے چاء بنی جانی۔ فر اس نی گلاس آ کنے خاطر تواظع نی گلا بکسکٹ وی رکھی شوڑنے آں۔ اس طرح دیکھنے آں کہ بہت کوئی دورا نہ میمان دا تہ اس نی گلا اسی تھوڑا جیا اسپیشل کری چھوڑنے آں۔ ورنہ کوئی نزدیک نہ دا۔ پڑوس نہ دا تہ اس خالی چاء ای دئ شوڑنے اس۔ ہن اے نہ کہ لاگ کوئی کوئی ٹرکائی شوڑنے کہ ہاں بس چاء دینے آں تہ کیونکہ کھرا نے کولا رہنا دا۔ انّے گنّے رہنا۔ تہ خالی اس کی آسرا دئ شوڑنے آں۔ تہ چاء بنانے نہ طریقہ وی اے دا تہ باقی اسا کوئی میمانوں تہ اوناں کی وی اسے طرح سرو کرنے آں.